culture united states in <hesitation> uamuz inaman kun dib ede iin <hesitation> dunga tun dunga wo barretun wot jebitee, dunga bare barea, dunga tok kabila tokon ach hinjirtuu, dunga guddio hamtut ach jira. Jar kunnen ishin dib ete sagale yaani birri nyaati, yaani dunga gar dibi dibianen hin nyaati. dungan tunen dib ete ishin bollinen hindaati, ammo dib ete woni loll harkka tan akan midasitii. dub ishinen dinin kristoa <hesitation> dinin gud ete dinin ishiannen kristoa, dub ammo wrestlin akan daati.